<noise> Gny Rajako satria ny Rajako gny <noise> tena amin'ny sivy amby sivifolo isan-jato da mitovitovy amin'ny olombelo egny. Ndreky gny firafitsy gn tarehiny, gn vatany, gn fisainany fe i avao tsy manampagnahy amin'ny maha biby azy. Zay gny maha samihafa azy.